निरासा के मतलब, आसाहिनता या कोई भी काम के प्रती अरूची होगेज़े। इव एक मनोदसा छे। जब कोई बेक्ती के आसा या अपेक्छा पूरा नहीं होगेज़े, तब वो के निरासा होगेज़े। निराशा आवेपर बेक ती दूखी, उदास, बेबास, चिरचडा अवव बेचेन हो जायें छे निराशा आवेपर अपना मन में होसला के जगावेके पड़े चे और निराशा के कारण के पता लगायके पड़े चे।